خطرا كان كاين واحد سحار ، و صرا لراسه غلطة، مكانش عارف بلي لا فورميل اللي غادي ياتيليزيها غادي تصغره في اللاج ، لقا راسه كانت عنده ستين عام صاب روحه جون مولا عشرين عام ، بالصحة تاع انسان تاع عشرين عام ، بلومبيسيون تاع واحد تاع عشرين عام, مام عقله ولات عنده هديك الحيوية تاع انسان تاع عشرين عام ، وهناك قعد يخمم ، قعد يخمم بلي هاد لعوام التوالا لي فوتهم في حياته فوتهم غلطة ، و يدير في الغلطات ، بلاك هادي سيتي اون شانص بور لوي باش يعاود ، ايسكو يصحح الغلطة تاعه ولا لا ، و هناك نوا يقبط الطريق اللي صحيحة نيشان ، ميعاودش الغلطات التاعه اللي من قبل و مايقبطش طريق السحر ، سما حوس عاود يبدي حياة من جديد ، حياة نقية ، حياة بعيدة علا قاع هدوك الصوالح اللي كان يديرهم من قبل ، مي معا الوقت بدا يرياليزي بدي والف هداك لو بوفوار ماجيك ، هداك لو بوفوار يخليه ديفيرون على البنيادم الاوردينار البنيادم العاديين اللي ما عندهمش هاديك القوة السحرية. البنيادم اللي يتعبو باش يوصلو لشي صوالح ، هناك دار دار دار وقعد يحوس غيل يريكيبيري هاديك القوى السحرية نتاعه و ماعليش سيل فالي يضحي بهاد الشباب اللي ولاله من جديد و كمل حياته غيل هو يجري مور هداك الحلم ، حتى جا نهار مور ربعين عام و فاق بلي عنده ستين عام و صاب راسه ما عاش الشباب تاعه ما ولاتله القوة السحرية تاعه